È yaȧ guùŋ tɔ̀ɔ̀nyaȧŋ, wo nyùùŋ gbiŋ mùŋ kuwa ke jiifàa sùȧ, mȧŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kȧ ko nɛ̀nɛ̀ŋ gbiŋ ko yèe mùŋ manaŋ maŋ ka wèè maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ wɔŋ gèe mɔɔ̀ŋ è yaȧ tɔ̀ɔ̀nyaȧŋ, wèè kiìŋ nèè òfoo muȧŋ nȧŋ kuwa nyiiŋ mɔɔ̀ŋ, koɓɛ̀i mùŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kȧa wèè sɔ̀ngɔ̀ wɔŋ nyiiŋ gèe mɔɔ̀ŋ nɔ̀ŋ tɛ̀ɛ̀, mȧaŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ kȧa, è yaȧ tɔ̀ɔ̀nyaȧŋ mùŋ kuwa rightì mɔ̀ɛ̀ maaŋ ka.